जब थंड को मौसम रह, तो अशो मौसम बनी जाएँ और कभी-कभी अशा ओला गिर और गिरना से बहुत सारी जन हनी भी हुई जाएँ। धन हनी भी हुई जाएँ जसो कि खेत, वाड़ी रह, कभी कौं बोयला रह, कपास बोयला रह तो ओला पड़ना से, वो सारी चीज खेती। मतलब नश्ट हुई जाएं और वेक्ति नक भोत, वो को आर्थिक ओका पर प्रभाव पड़ाएं। और कभी-कभी तो जन हनी भी भोत होज, कि अशा ओला गिर और गिरना वेक्ति सहन नहीं करी सकता। बड़ा-बड़ा पढ़न की तरव ओला गिर नहीं और वहाँ पर बहुत नुक्षान भी हुई जाएं चोटा जब ओला गिर औका। से तो वेक्ति नक अशो नहीं लगता है, वो तो बहुत अच्छा लगा पर जब बड़ा-बड़ा पत्थर न समान पढ़। तो खेती-बाडी की भी सब फसल नक नश्ट करी दें और मनुष्य नक भी उका उपर बहुत प्रभाव गलत पढ़ अशो चे ओला नको।